ཐ་དེ་ལེ་སྐྲུ་དྲིབ་ཡ་ན་དེ་ལོ་པི་ལཱས་ཡ་ལ་ཕུ་ཨིན་དེ་བསྐལ་ནེ་ཙི་ཕྱག་དོ་ཨིན། སེན་གཅག་གི་ཕི་མ་ལེ་ཡ་མ་སུ་ཕི་ཆ་ལ་པེ་རྣག་ཆ་ཇི་བསྐལ་དབྲུ་དབོ་རྗེ་ན་ཨོ་དི་ལོ་ཕོ་ཀུ་ཤེ་ཐེན་ལོ་ང་ཅ་གི་དེ་ལོ་བེ་ཅི་ཕྱག་དོ་ཨིན་ཁེལ་ཟེ་ང་ཅ་གི། དེ་ལོ་བེ་ཅི་མ་ཡ་ན་ཅན་ཆ་ལ་གི་ཕྱག་མེ་ཆུ་ང་ཅ་གི་ཆ་ལ་ཕི་ལཱས་དེ་ལོ་བེ་ཅི་ཕྱག་ན་ཁེན་ཅི་ཕོ་ཀ་ཏུ་མ་སུ་ཕི་ཆ་ལ་ཡ་པོ་ཀ་ཏུ་ཆུ་ཤེ་ཨིན། ཨོ་དི་འཆི་སྐོ་དམ་ངས་དབོ་དབོ་གཅི་ཡ་བྂད་ཕྱག་ཏི་ཕོ་ཀ་ཆུ་ཤེ་ཨིན།